أكتر أيام مثالية بالنسبالي لما بصحى الساعة خمسة الفجر وبصلي الصبح وبعد كده بنزل ان أنا اتمشى شوية بلعب رياضة لحد الساعة سبعة الصبح وبعدين بقعد اذاكر شوية لحد الساعة تسعة وبعد كده بنزل اروح أقابل حد من صحابي مثلا نتمشى ناكل حاجة نشرب حاجة لحد الضهر وبعد كده ارجع اقرأ شوية في كتاب مثلا بحبه عن السياسة أو الإقتصاد كدا.